Norra kultuur um naist skandunaavia kultuurõst vaest kõgõ inämb sääne, <hesitation> kuis üteldäq, mereline. Selle et Norra um nii mere maa, ku viil ollaq saa.